<hesitation> Kuba no'businge mumaka, kuba otaine bikutabaniiza, <hesitation> nubwo obwomeezi oburungi obwo, otaine ebikutabaniiza, otayiina amabanja, oyine, no'yesobora kwebesaho na'makaaga gaawe.